حاليا اشتغل على مشروع قرايه مچموعه من الكتب في المچالات المتنوعه مثل تطوير الذات و العلوم و الخيال احس بحماس بخصوصه لإنه يفتحلي آفاق چديده و يأثر على معرفتي كل كتاب أقراه يعطيني افكار چديده و اسلوب تفكير مختلف كمان يساعدني اتعلم مهارات چديده اتمنى لو اشاركها تچاربي و افكاري مع الناس و اعتقد ان هذا المشروع يمكن ان يكون له آثار إيچابي في حياتي و حيات الناس.